ହେର୍ଡ୍ରାଯର କେ ବାଦ କେସର ସୁଖୀ ବାଦ ମେଶିନ, ଯହୁଚୀ ଏକ ମେଶିନ ଜା ସୁଖୀ ବାଦ କେସର ସାଜେ କରେଂ। ଏକ ମେଶିନ କେସର ଗରମ ପାବାନ ପପଡୀ ଥା, ଏକ କେସର କୋ ସୁଖୀ ବାଦ ପଡୀ ଲାଗେଂ। ଏକ ହେର୍ଡ୍ରାଯର ବେବାର କରୀ ବାଦ ତୁମ୍ହୋଂ କେ ବାଦ ମେଶିନ ଟନ ଆନ କରୀ ବାଦ ପଡୀ ବାଦ ଏବଂ, ଯହାଁ କୋ ତୁମ୍ହୋଂ କେସର ଚଲାଈ ବାଦ କୋ ପଡୀ ବାଦ। ମେଶିନ ସୁଖୀ ଜା ଭାବରେ କେସର ଗରମ ପାବାନ ମେଂ ଫିଂଗୀ ଭୀ କେସର ସୁଖା କରୀ ବାଦ। ଏକ ହେର୍ଡ୍ରାଯର ବେବାର କରୀ ବାଦ ତୁମ୍ହୋଂ କେ ବାଦ ମେଶିନ ଟନ ଆନ କରୀ ବାଦ ପଡୀ ବାଦ ତୁମ୍ହୋଂ କେସର। ଗରମ ପାବାନ ମେଂ ଫିଂଗୀ ଭୀ କେସର ଗରମ ପାବାନ ମେଂ ଫିଂଗୀ <hesitation> ବାଦ ତୁମ୍ହୋଂ କେସର ଗରମ ପାବାନ ମେଂ ଫିଂଗୀ। ବାଦ ତୁମ୍ହୋଂ କେସର ଗରମ ପାବାନ ମେଂ ଫିଂଗୀ ବ ହେର୍ଡ୍ରାଯର ସମ୍ହଵୈ ସଂଚଯୋଂ, କେସର ଜତନୋଂ, କେଶର ସ୍ଟାଯଲ।